والله لو كنت سمكة كنت أبغى أكون قرش، عشان أسافر البحار كلها وأشوف عجائبها، ولو كنت سمكة أيضا! كنت أبغى أكون دولفين ألعب مع الناس في البحر وأطلع من الماء وألعب بالكرة، أما أنا أحب الهدوء فكنت أبغى أكون سمكة زهبية وأعيش في بركة صغيرة وأكون الملك، كل سمكة لها مميزات خاصة مثلا سمكة زينة يعيش في حوض زجاجي وأشوف الناس وهي تزورني.